खाना के सुरक्षित रूप से ग्रिल करन के लाने कछु सुझाव को पालन करन पड़त है। ताकि खाना स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहे। जैसे खाना पकाउन से पहिले ग्रिल की सतह को अच्छे से साफ करन अउत। ताकि पुराने पदार्थ और तेल लग आउत वे हट जाए जैसे ग्रिल पर थोड़ा सा तेल लगाए। ताकि खाना चिपक न पाए खाना डालन से पहिले ग्रिल को अचि तरह गरम करे जिससे खाना समान रूप से पक पकत है। खाना तेजी से पकाउन के लाने पहिले सब्जियों को आकार रूप से कटान पड़त है ताकि खाना अच्छे से पक सके। <noise>